Raha gne tiako za aleo magnety film mampihehy ka satria mba falifaly e tegna aminazy ka, raha e film mampalaelo manko izy io raha olo sy- m- raha olo mararirary fo avao da aaah misy fihatraikany ame fony agny, da hanka ditagna aby io raha film mampaleolo, raha film mba mampihehy izy sisy fihatraikany amin'ny vatan-tegna za, da aleo zashy magnety film mampihehy avao.